א מעטאל דיטעקטער ארבעט אזוי. ס'האט אסאך סענסארס, און די סענסארס קענען שפירן אויב ס'איז דא אייזן, און ווען ס'שפירט א אייזענע זאך הייבט עס אן צו פייפן הויעך, און אזוי קען מען וויסן אז דא איז דא א אייזענע זאך.